Ley strangest animal I have seen is bush cow there is a village in nimba called blevahundi we went to blevahundi to work for one of our uncle when we saw on ley football field some women and men running coming in ley town dah how my uncle ask them say what happen they said big animal on ley road chasing people dah how my uncle ask them for ley name of ley animal they say they nah know the name of ley animal we turn around we join them and came in town and told ley hunters dah how one man in ley town went to ley neighboring town again and inform all ley hunters dah wor there about three to four towns hunters dem go together they pick up their gun when they pick up their gun nah they came in contact with ley bush cow they burst aay head from here aay started damaging ley forest When aay look at whole palm tree aay can jeh hit it one time rootlor dah whole tin chunk aay down rubber farm pah ahn talking about it aay damage ley people whole rubber farm and at ley end of lor day ley people kill aay the thigh alone five person seh can even lift ley thigh up dah how they wor able to clean it ley intestine ley liver and some ingredients inside aay collected dem give aay to us dah how we wor able to cook our food so dah ley strange animal I nah see aay happen in blevalley in nimba county when we went there to help our uncle